﻿kama mingi sho am wiji wa kum tomon duk kar hatu ka am kan li ti wuji kan dumina pelau kam nin arshon shin tomon kar paton. kan nin am widin tanga kar paton shi kwashani nin ɗoi kam nin mandi allau furo kar paton kama minji kan kum tomon go kama dumugo jiki kan kau kan paruna ti la shagao kan da go diji kan da kubijani kelan kui mun <hesitation> pidirgo yagogo menan ka kauno dulla menam ka minji ka kumun tomon kama digo diji kan kubijina kan kumi tomon kan jinego chingi mo yada sheyak kaugi sheedi shir yuwani wa sha am wuji wu aba yaƙada kama miji yuna ni ka am dula kar digiru am dula kan parina ta la shage kan patirun wan mo shina kako ɗuai ta ye kan de go diji kan je mije menan ya vongo mandi minji ami mu wuji mandi minji ami la yi wiji a wuji padai mandi minji ami la ɗula keelakui fukrochoi. a shadu wai shin wuji